Okulya nee komuntu ethimbo limwe ohaku ikwatelele natango kwaashoka to longo. wu shishi ngaa kutya sho tandi ka longa shino ondina oku- okulya shi opo shi pendje oonkondo ndi wape oku gwanithapo oshilonga sho ndina oku longa shaashi ethimbo limwe ito vulu okutya ashike nena otandi nu ashike o tea. ngoye otoka tumba oosamende. Ngaashi nee ngame. ngame unene unene ngaashi ohandiyi koskola. koskola olundji omuntu oho zi ko kwa toka. owuna nee okwiiitulilamo kutya shaashi koskola kakuna iikulya andola yokulya. shampa wa li paife oto ka lya ashike ngele wa galukile kegumbo. Ondi hole nee okulya iikulya mbyono ndi shihi kutya otayi kala mo mepunda yaadhithandje kowili ndjo tandi ka zimbuka. opo sho tandi ka thika kegumbo. tandi galukile megumbo okuza koskola ondishishi kutya ngele onda sa ondjala. inandi sa ondjala uunene yi vulithe yomuntu ngu a yile a nwa o tea. Ano ondi hole okulya oshi oshimbombo. Iithima ngee yetu mbi yoshiwambo mbi. Oshimbombo. shaashi ondi shi kutya oshina oku pandje oonkondo opo ndi ka kale ndina eitulemo koskola. Uuna tandi longwa itandi itandi kotha ngame itandi kala ano nda leela nenge itandii landula. oshi unene oshimbombo osho ndi hole okulya.